Ny planeta sy kintana fantako zao: <hesitation> terra, marsa, venus a, saturne a, de pluton a, juputera, uranus a, de meteorita, de asteroida, de misy koa volagna, mbany masoandro.